Injé gupalay gan ibaaj mé gacigaam mé goniyee gubagiir. Atiyoree nabajé simiit guñéén gaat, arubahéén nabajé simiit guñéén gaat sibagiir, afojitéén nabajé simiit gafaak aan surubo, abaligéén nabajé simiit gafaak aan guñéén gaat.